Toggore ne jude raɓɓere ngaɗirande hottolo noy be ngaɗirta ɗun, toggore hottole wittina tawa meden a ko annduɗen, a tawan hottolo waddete, leggal buwirgal ngal, sai ɗoggi hottole ɗin buro wo on o joɗo on mo wurwa e wodi biɗo doggudu, batal buwirgal ngal, no hande yeto ho ko watta, matce, ya walla muɗum yotto hono ko watta doggugo yawugo watta ujinaje ɗiɗi e kemɓe jewi e nder maccila soji tati e sappo. a yi'i so a non watta ko ɗun filontira faa woɗa, no watta ko hgaraji ɗin tawe sembiɗi to ɗi ngaɗirama tekkere nden fu a tawan tekkere nde a sembidi a tawan to toggore nden waɗira ma tekkere a tawan to ngel sembiɗi.